Xakano no nruyú ká, <noise> xakano no nruyú ká no xa kuinino xá'a, nayu'u n o xatutu xabueno da'até kana na nruyú ká, yun kidá kupar no martillo.